يوم نظر الطفل للباب أنصدم من وين ظهر هذا الباب من وين أجى وين كان بس أنه أستجمع شجاعته جال بس أنا راح دز الباب وجام فتح الباب اللي حصله أنه هذا الباب مدخل لعالم سحري خيالي وايد حلو ويجنن ومليء بالكائنات الأسطورية.